Shawra meye nga kàt, komeye temake ngan sosei, ɓe mat fana pɨn shawra ngan tè rit ko nga cɨn, mu zàr gyɨk. Ye mu tong, ko mu lashak, mu lashak zaga. Ɓè tong ni ko mù <hesitation> cɨn aduwa kake kɨ gyìk funu. Mpì ɗa ɗak-a ɓe jɨ pɨn shawra ngan a, ɓe nga ɗap shawra ɗa nga cɨn shitcɨn shɨk. Ko jɨ met kɨ mun komeye mu met kùm ɗù ɗar mpòkin. Ko mu cɨn aduwa kake kɨ gyik funu. Ɗa nga ni teni pɨn rit kɨ tòng mùn ɓul ɗel kò dòk ntì. Mpì albarka ye mu kàt ner kɨ tòng kɨni, ɓe shawra ɗa <hesitation> jɨ kɨ mpì ɗa ɗak-a ɓe ngana lɨ te shawra kò ye mu kat, ko shangshɨk ngan, ko rit ngan ɓul ɗo ɗa nɗin kɨ rayuwa fana kɨɓut. <noise>